Sopuisi sopuisi taraipauei osa aue vaisi iusi papeira, sopuvere, tarausisi sisiurivere vaisia, aue rovirutu sisiurive, varaua tapo sisiurivere vaisi ia. Evaisinsopuisi ari evaisi vita otauva vivuita vatepaiveira, riroavi rutu eva tauva oa vatepaiveira. Vosa viapau sopua ia sisiuvere ari tavakavira varaua sovopari vere. Sopiusi ari vore vaisa varaua, ora vo aueroita vivararo kuvu, tarausisi, koiosi eake sikioti evara sisiurive ita eraia varavirutu, a perete sisiuvere o eake avaia toupaiveira, avaita sopuisi ari eva aue klin roroio ovoivere vararita vuivui araita veraovo vere. Uvare va varoa ita eva, viapau oiso touvere ari evara varaovoi pirovere, evo pipia vuivuiro ita sikepurovi ita veraovoipere vosa apeisi evaisi iusi oro uriou vere, sopuisi ita. Oire va varoita eva oaia eisi vaisi iusi oro uriou vere vore kukue apeisi, eake, eakere tapo sopuu, vaisi aue rivere eakevi tapo vaisi pureoro, auere irukare o eake, kapuara, ravita iusi rivere evara, evaisi iare. Uva eisa.